Injé sisuk saan imuus mé ijoow depuis naan ibaji kun bo jaat, kankaan sisuk soniyee futook: ésugoom étiyoree éjoow yo yoomé nang Gambie, ésugoom érubahéén éjoow yo yoomé Guinée Bissau, ésugoom éfojitéén éjoow yo yoomé Guinée Conakry, ésugoom ébagiréén éjoow yo yoomé Mali, ésugoom ésolee néjoow yo yoomé futook yo yoomé nang Cote d'Ivoire. Sisuk saan injé imusmé ijoow depuis naan ibaji saamé futook so sasu saan ipiné mama.